<hesitation> mussuji tubakuɓe dun ana ngodi, baleeɓe ɗo henne dun mussuji mudum dum ana ngodi. So wanaa ɗun, muusuuru kaa nooneeji mun kañun duu ana heewi. Piicaaɗi duu ana ngoodi. Sabi musiiru fuu ndu maraaka minen hisaadu min mbiyata ɗum, eyyo.